<noise> ika <hesitation> ika avion nuu nuu taxi ko wa i wa'a motor naá wa'a <hesitation> lakeei gas gasolina lakei, te ko wa'a taka ye naá lo ikoi ikoi nuu taxi ikoi, te yeei taka <noise> yeei taka nuu yeei xi ni ni kua'a va'a.